Kauk munumang de pu naru pus pu naru juy kjay peuk se manama pus juy rama buku'uts pus kanan juy cuando ma butun xikil juy ma buku'uts kjay basep maik ya pus juy rama nduaja kutsiñma pus juy ya bu'u jay l'u pu larut y de nimix pus juy ndajap mejeu juy mejeu bakan kani niyau y banaung y liya a veces kiajay liñajay pero ya cuando lijiañ chiki pus kani nipem nipem liñajay ya nipep mbandach malanajay y ngjai cuando bumang kich'ijiñ pus ndajap jay chi ma'a kauk ya la'u que si bumang kich'ijiñ y pu naru pus napu lajeung cuando rajua lajeung jay ngajay kuase butung jay kanan kiajay juy butung ba'eung ngumjey kujupu rajuik <noise> mas kjuts y y kjay ma tienda kanan <noise> y a veces <noise> kanan o kauk ma ngajay ma jay ma buku'us y perse lapay lajaiñ pus juy bu'u napu naru ngunjiu kiñiuy ngunjiu napu kiñiuy baejey y ken ngunjiu y pus l'u rapu larut porque se va ndeu bien xichulet nda nda naru napu bien xichule pus ndutsu'u nuy li'i y pus lem ta'ajam ta'ajam asta. Que nd'u' pus chu ya bu'u ya cuando lasep que no kja ndutsu'u su'ua pus la'ajay lapa'an y ya jay bu'u y napu naru tume'em napu pus pu nimix pus napu ndajap de mejeu pus kjay nipem mbuma nipem mbuma y per si bu'u pus jay kauk tumey nda namba'ay nda namba'ay nimix napu jay tubam tiya'am <hesitation> y kauk tumey nda chi namba'ay nimix pus napu kjay cuando kutap pus tume'em nanuy nimix <noise> y nda kuas kutu pus nip nunum kinjiu kutu y nda e ndutsu ndutsu'u pu karit larut y chi ndutu pus kuba karam y y napu nda se chiu chu nu'uajaun ndul'eung pus lajaiñ pus laeung ngumje cuando ma'a pus kauk ya la'u que bumang ngumje y laeung y ya ndateu pus tubam kutseiñ latsey pus liya jay pus kauk lanu'u jay como nda kanje napu nda kanje nimix kjay bien bu'u y se chi mbajay pus pus kauk kani na'ey juy bupajay y rama likiu pus bu'u lem y kiajay nda naru pus lem jay napu lem paiñ bu'u pus napu but cuando ngusaung. <hesitation> bukut karit xichu'ut karit let se ni'at kiajay mjang napje saria y kju y pus napu es napu naru y larut pus peuk se manamat pus lem jay ma kjuts y mat ljun xiyil y mat kunjua pus katat juy batseik kupu y si nda nipep manasap nda naru pus juy lijiañ pus nipep mbuma pus kjay nipep mbumag nama pus y rajuik si bien l'u rapu larut.